Mushuklar o'zaro aloqa qilish uchun ovoz chiqarishadi, miyovlashadi, ular esa ovoz chiqarishlari hissiyotlarini bildiradi. Mushuklar to'plangan, ochiq quloqlar, tik turgan yoki qochib ketish holatlari orqali o'zaro munosabatlar o'rnatishadi.